chibesa chiria, nari chikonyara gosoka buya timobera ororo ase aywo mooono monya gokora egetiringo ororo, etoire ase amatuko amake erinde chibesa chiria toigwana tonyare konyora eprofit ororo igoro. Igo na egasi ere engiya mono etatagetiii obworo, iga etagete onye mwanyeewu ewiki eyemo, monyeake ewiki na amatuko ang'e abere iga, atato iga, nabo okonyora ng'a egasi eywo yaerire egasi eywo na egasi ere engiya naende etaete egasi yokoragera obokima ekero gwakorire oragere obokima oesibie otimoke, orelaxi kabisa. Egasi ende naende ere engiya na okorema egesima na egiesima nakerokio niga kere egesima ekiya, iga kere egekong'u ase abanto baria bakorora ng'a ime aria engoro eria ime tingonyara gosoa, rakini nabo ogosoa engoro eria ime ekero obwate oboremu naende ekero okorema egento keria bweruete ere egasi yamagoko ao. Eye nere egasi ende engiya mono ebwate chibesa abanto batari konyara koegena ng'a nebwate chibesa, inche narayekorire, na egasi engiya. Igo ase baria baaaganetie egasi eye, niga egasi eye okonyebwata buna econtract nabo ogosaba chibesa chinyinge sana naende nabo okorema egasi eria goetera ebuti gose ko oka omoko monyegambere oke ogoika eng'ombe gose <hesitation> abo ase obwamo, igo na egasi moragambe chibesa chingiya omonyene onyore ng'a osibokire gokoa iga agokoa na omoyo oyomo, ere egento agogotebi atagete. Nakorora na amache ande are amache amange. Buna bono naremera omogaka oyomo, atagete egesima namoremerete egetima ekangenda, buti sitini nse, amaene niga anyorete amache amange naende mpaka bono iga nabo abwate amache baka bono iga, embura na etwa, iga abwate amache amange omogaso nocha buna orache omorakera na ocha, niga abwate amache amange, naende amache aya amokonyire, nonye chidenant chia chitenant chiaye abwate asee chinyomba echi amenyete, abamenyi bamenyete, niga bagokerete amache aywo niga abegete emotor, ekong'usa amache gocha etangi igoro naende niga amache aywo abanto abu bagoyatumia buya, niga anyorete chitenant chinyinge, naende nabanto bamenyete bwoye batari kosuka ase eng'encho ya amache aywo naremete amache amaya nonye na ekero akonyora, niga akongorera esoda, ontebi ng'a mbuya mono ase emeremo ogokora emiya, naende tiga nyasaye agogoseseni. Igo na egasi, ere engiya ase amagoko aya, naende iga ngoenjoy ekere ngonyekora ekere nanyeirwe, niga nkonyekora na omoyo oyomo mpaka nanyora ko nanyara koigwa buya ande bo ngosokia ebesa yane korwa ororo nabo nkoteba ng'a maene ebesa eye iga, neywo nkorete ebidii, ebidii biane ngokora, ebigeri biane ngoitera, nabi bikogera chibesa echi chigosoka buya iga. Naende bono ogonyetumia ebesa ase obuya obu noro omogoko one ekero ngokora egasi eye.